Вақте ки калимаи хушбахтӣ ба ёд мерасад, ман аввалан оромӣ ва хушҳолиро тасаввур мекунам. Хушбахтӣ маънои зиндагии пурра ва қаноатмандӣ дорад. Ин ҳаловати ҳаёт ва эҳсоси хушбахтӣ мебошад, ки дар дил ҷойгир мешавад.